Allon al ehmar kateer bidussu fil bikanaat al indan khudura, kan naam dakhal fi shuqul bidurra, walla fi shuqul biʼaddi, walla bikhuddu allon al ahmar fil bikaan al ma budor naam idukhu foga, shaba kan fi bikaan watayir addagashan kula ma bidoru nadum idukhul foga kula bidissu hebil ahmer hu katir ke bidussu.